Man̈ino ma zaho mbala an̈otan̈ianao fo afa an̈arivo za mivolan̈a tamin̈ao tsia en̈ao mbala misisiky fo, an̈ao baka tsy afaka mampiova hevitry nakà amizen̈y koa fa Zay ninakà tsy azon̈ao robatin̈y eky sain̈inaka.